ข้อยสิเลือกกู้ LINE BK ของกสิกร เพราะว่ามันง่าย สะดวก แล้วกะปลอดภัย

ข้อยคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่า บางคนต้องการใซ้เงินอีหลี

ข้อยคิดว่าคนเฮ็ดการเกษตรควรได้รับสิทธิพิเศษในการกู้เงิน เพราะว่าคนเฮ็ดการเกษตรต้องใซ้เงินหลายอย่าง

ข้อยคิดว่าการกู้เงินผ่านช่องทางออนไลน์ อาจจะถืกหลอกได้

เฮาควรเฮาแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือ

ข้อยสิโทรหาพ่อแล้วกะขอพ่อ สิบ่กู้เงิน

อาจจะกู้ แต่ต้องเบิ่งดอกเบี้ย แล้วกะข้อมูลในการให้กู้

การกู้เงินถ้าวางแผนบ่ดี อาจจะเฮ็ดให้เฮามีหนี้แล้วเฮาบ่พอเฮา

คิดว่าอาจจะง่ายขึ้น เพราะว่าอิหยังหลายหลายอย่างในอนาคตมันสิเปลี่ยนไป

สิ่งที่น่ากังวลที่สุดกะคือเงินลงทุน เพราะว่ากะต้องกะเงินลงทุนในการลงทุน

กังวลหลายอยู่ เพราะว่าทุกมื้อนี้มิจฉาชีพหลายคัก

ควรสนับสนุน เพราะว่าจะทำให้เงินในประเทศไหลเวียนดีขึ้น

การลงทุนสิเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ง่ายขึ้น

อยากให้การลงทุน เฮ็ดให้รวยขึ้น มีเงินเยอะเยอะ

ความอดทนมีผลต่อความสำเร็จในการลงทุน เพราะว่าเฮาต้องอดทนรอ เพราะว่าการลงทุนเฮาต้องรอ

คิดว่าการลงทุนระยะสั้นเหมาะกับข้อย เพราะว่าต้องการเงินเร็ว

ข้อยจะเอาไปสร้างอนาคตต่อ

การลงทุนบ่ได้ดูที่อายุ แต่ว่าเฮาต้องดูที่ความพร้อมของเงิน

ใซ้บริการธนาคารตั้งแต่อายุสิบห้า เพราะว่าต้องการมีธนาคารเป็นของเจ้าของ

คิดว่าธนาคารกสิกร เพราะว่าใซ้มาโดนแล้ว

เพราะว่าธนาคารกสิกรมีชื่อเสียง

เฮ็ดให้ชีวิตประจำวันสะดวก เพราะว่าโอนง่าย จ่ายง่าย ง่ายทุกอย่าง

เลือกธนาคารกสิกร เพราะว่าน่าเชื่อถือที่สุด

ธนาคารไทยพาณิชย์ในสายตาคนอีสาน เฉยเฉยสำหรับข้อย

ธนาคารมีบทบาทสำคัญในชีวิตของทุกคน บ่แม่นแค่คนอีสาน เพราะว่าทุกคนต้องใซ้เฮ็ดธุรกรรม

คิดว่าเป็นธนาคารกสิกร เพราะว่ามีสิทธิพิเศษหลายอย่าง

คิดว่าในอนาคตเฮาบ่ต้องไปธนาคาร เพราะว่าปัจจุบันเฮามีแอปพลิเคชัน

คิดว่าธนาคารกสิกรดีที่สุดจากประสบการณ์ของข้อย

ข้อยคิดว่าคนเฮาควรมีความเฮาเรื่องการวางแผนการเงิน เพราะว่าปัจจุบันเฮาเฮาเฮาเงินอยู่ทุกมื้อ

บ่ว่าคนรุ่นใดกะสนใจการวางแผนการเงินหลายคัก เพราะว่ากะต้องกะจ่ายเงินในชีวิตประจำวัน

คิดว่าการประหยัดเงินสำคัญ เพราะว่าถ้าหาเงินมาได้ ถ้าใซ้จ่ายฟุ่มเฟือย ใซ้ใซ้สิบ่เหลือเงิน

ถ้าข้อยบ่มีเงินข้อยกะสิโทรหาพ่อ เพราะว่าพ่อเป็นทุกอย่างของข้อย

คนรุ่นใหม่สนใจเรื่องการวางแผนการเงินหลายคัก เพราะว่าปัจจุบันของทุกอย่างแพงขึ้น

วิธีการออมเงินในแต่ละมื้อของข้อยอะ คือแบ่งว่าส่วนใดใซ้ ส่วนใดออม

เป้าหมายล่าสุดในการออมเงินของข้อยกะคือ ออมเงินไว้ซื้อโทรศัพท์ เพราะว่าโทรศัพท์พัง

คิดว่าเก็บเงินไว้กับธนาคารดีกว่า เพราะว่าถ้าอยู่กับเจ้าของ มันเบิดแน่นอน

วางแผนการใซ้เงินในแต่ละมื้อ เพราะว่าใซ้ต้องใซ้จ่ายหลายอย่างในแต่ละมื้อ

ใซ้จ่ายเกินใซ้ สิเฮ็ดให้เงินบ่พอใซ้

กะคงต้องพอมีความกะแหน่ เพราะว่าในอนาคตกะทุกคนต้องเสียภาษี

คิดว่าเฮาซุคนควรจ่ายภาษี เพราะว่ามันเป็นหน้าที่

คิดว่าประเทศเฮาคงสิบ่มีเงินหมุนเวียนในประเทศ

คิดว่าบ่ได้สนใจหลายปานใด เพราะว่ามันก็แค่เรื่องปกติ

คิดว่ามันยุ่งยากมาก เพราะว่ามันมีหลายขั้นตอน

สะดวก เพราะว่าเฮาบ่ต้องไปฮอดหม้อง

ข้อดีของการจ่ายภาษี มีเงินหมุนเวียนประเทศ

ศึกษาจากตอนเรียนแหน่ จากในเน็ตแหน่ เพราะว่าในอนาคตเฮาต้องจ่ายภาษี เฮาต้องมีความเฮาเรื่องนี้

บ่มีผลดอก เพราะว่าตอนนี้กะบ่เห็นจะมีผลสักเท่าใด

เคยได้ดอกเบี้ย ฮู้สึกเฉยเฉย

ดอกเบี้ยจากการฝากเงินบ่หลาย เพราะว่าเฮาฝากบ่หลาย

ดอกเบี้ยบ่แม่นแฮงจูงใจให้ข้อยฝากเงิน เพราะว่ามันได้น้อย

คิดว่ามันบ่คุ้มกับการเก็บเงินเพราะว่ามันได้น้อย

อาจจะฝากเงินส่ำเก่า เพราะว่าบ่ได้คิดเรื่องดอกเบี้ยอยู่แล้ว

ดอกเบี้ยบ่มีผลต่อการเก็บเงินของข้อย

เพราะคิดว่ามันบ่ได้ต่างกันปานใด เพราะว่าถึงฝากเงินมันกะได้ดอกเบี้ยน้อย

คิดว่าอาจจะต่างกัน แต่ว่าข้อยบ่ได้มีความฮู้เรื่องดอกเบี้ย

ข้อยคิดว่าอาจจะอยากให้เพิ่มขึ้น เพราะว่าในอนาคตข้อยอาจจะฝากตังเยอะ

บ่มีผลต่อการวางแผนการเงินของข้อยเพราะว่าข้อยบ่ได้กู้เงิน

บางมื้อข้อยกะไปเฮ็ดงาน บางมื้อข้อยกะเฮ็ดการบ้าน

ยามบ่ายบ่ายข้อยสินอนหลับ บ่หั้นกะเบิ่งซีรีส์

ข้อยบ่ค่อยได้เข้าวัด เพราะว่าส่วนใหญ่จะไปกับอีแม่

ข้อยสิทักทายว่าสวัสดีจ้า

ข้อยมักวันหยุด เพราะว่าจิได้กลับไปหาครอบครัว

สวัสดีจ้าครู สบายดีอยู่บ่

ข้อยกินข้าวแลงแล้ว ข้อยกะสิเบิ่งหนัง แล้วกะสินอนซั้นแหล้ว

เป็นจั่งใดแหน่ ดีขึ้นไป

ข้อยสนิทกับทุกคน เพราะว่าข้อยรักทุกคน

คิดว่าสิคิดฮอดมากมาก เพราะว่าข้อยเป็นคนฮักครอบครัว

ข้อยอยากรวย ข้อยอยากมีเงินเยอะเยอะ เอาไว้ให้พ่อกับแม่ เอาไว้ให้ทุกคน

ครอบครัวสำหรับข้อยคือทุกอย่างในชีวิตของข้อย

ในอีกสิบปีข้างหน้า ข้อยจะต้องรวย มีบ้าน มีรถ มีทุกอย่างให้พ่อกับแม่

หนังเรื่อง Wednesday ใน Netflix ม่วนอยู่ มันแปลกแปลกดี

มักเบิ่งหนังแนวแฟนตาซี เพราะว่ามันมีอิหยังประหลาดประหลาดเยอะ

ข้อยสิเลือกนักแสดงเกาหลี เพราะว่าหน้าตาดีทุกคน

บ่ฮู้คือกัน ข้อยบ่มักเบิ่ง

ช่วงนี้บ่มีเรื่องใดที่ข้อยติด

ข้อยมักเบิ่งอยู่ในโรงหนัง เพราะว่ามันใหญ่ดี เสียงดัง

มักฟังเพลงยามอาบน้ำ เพราะว่ามักเปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ำ

ข้อยมักศิลปินเกาหลีที่ซื่อว่า Aespa ถ้ามีโอกาสใกล้ชิด ข้อยคงสิเว้าบ่ออก

ถ้ามีโอกาสข้อยสิแต่งเพลงแนว R&B เพราะว่ามักฟัง

ข้อยสิแนะนำหนังเรื่องจูราสสิค เพราะว่ามันม่วนดี

มีผลต่อการตัดสินใจ เพราะว่ามีโตอย่างให้โตเบิ่ง

ข้อยมักเบิ่งรายการ TV หกฉากครับจารย์ ม่วนดี

ข้อยบ่ค่อยมักเบิ่ง TV เพราะว่าบ่ค่อยได้เบิ่ง

คนบ่ค่อยเบิ่ง TV เพราะว่ามี YouTube มีอิหยังให้เบิ่งเยอะแยะ

ข้อยมักกินลาบปลาดุกที่แม่เฮ็ด เพราะว่ามันแซ่บ

ข้อยสิเลือกลาบปลาดุก เพราะว่ามันแซ่บแล้วกะแปลกดี คนต่างชาติอาจจะบ่เคยกิน

อาหารอีสานที่คิดว่าเฮ็ดง่ายสุด กะคือ ลาบหมู เพราะว่ามันง่ายนิดเดียว

ข้อยมักไปร้านสุกี้ตี๋น้อย เพราะว่ามันแซ่บ

ข้อยมักกินข้าวเหนียว เพราะว่ามันกินง่ายแล้วกะแซ่บ

ข้อยมักซื้อกินหลายกว่า เพราะว่าเฮ็ดกับข้าวบ่เป็น

ข้อยสิเลือกกินบุฟเฟต์ เพราะว่ามีหลายอย่าง

ข้อยกินได้เบิดถ้ามันแซ่บ เพราะว่าเป็นคนกินง่าย

คิดว่าอาหารอีสานมันแซ่บ มันครบรส

ในห้างจะดูหรูกว่า แต่ว่าในตลาดจะหากินง่ายกว่า